सबसे उम्र तो हमारी देस आओ भारत, खराब आओ चिन, पाकिस्तान, अमेरिका, रश, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, इराक, ओमान, बहुत सारे सारे देस।